Як гурӯҳи дӯстон, дар фикри он буданд, ки муҳаббат метавонад онҳоро ба дарди қалб гирифтор кунад ва дӯстии онҳоро вайрон созад. Аммо вақте яке аз онҳо ба касе ошиқ мешавад, баъзеҳо ӯро дастгирӣ мекунанд, баъзеҳо ноумед мешаванд. Вале онҳо мефаҳманд, ки муҳаббат метавонад ҳамроҳӣ ва фаҳмишро бисозад ва паймонашон ба як марҳалаи нави зиндагӣ ворид мешавад.